दु हाजार चौबीस साल हम्राला सुरूसुरूमे ओतना निमन न रहे काहेसे हम भल बार्ह पास कर्के आएल रहली। आ ओक्रा बाद हम्रा बैच्लरमे जाएके रहे। त बैच्लरमे जाएला एन्ट्रन्स देबे परैये, त उइहे एन्ट्रन्सके <hesitation> तैयारी रहली हमे। त उ तैयारीमे हम्रा बरी दिमाग खराब होइत रहे बरी पर्हेके परैत रहे आ हम्रा बरी सोचमे दुबल रहैत रहली कि हमर कथी होतै। हम कौन कॉलेजमे जबै न जबै कैसन होतै उइहे सब सोचके हम्रा बरी चिन्ता लगैत रहे हम्रा बारेमे । आ सुरूसुरूमे त इहेसब चिन्ता रहे, बादमे हमे एन्ट्रन्स देदेली त एन्ट्रन्स देदेली कॉलेज निमनमे चलगेली निमनमे कॉलेज चलगेली ओकर बाद अभी पर्हैत हमे निमनेसे । त ओकर चिन्ता त न लागल । त उइहे सुरूसुरूमे हम्रा बरी दुख रहे उइहे दु हाजार चौबीसके कथी होइ कथी न होइ कहके । आ बादमे अभी निमन चलैत रहे त निमने चल्ते बा। अभी त दु हाजार पचिस आगेल बा उ दोसर बात होगेल । आ दु हाजार चौबीसमे बहुत न निमन बात होइल बहुत निमन बात भी होइल । केतना निमन चिज सब भी सिख्ली, केतना भोग्ली, केतना दुख दर्द देख्ली आ उसबसे सिख्ली अकेले रहेके सिखगेली हमे, आ खाना पाकाएके सिख्ली केतना त हमे । आब उइहे अब अकेले जाएके अकेले कैसे रहैसै ईसबके बारेमे हम सब सिखगेली। आ अदमी सबके निमनसे हमे चिन्हे लग्ली कि कौन अदमी सब हमनीके दुखमे साथ देईये आ के न देईये ईसब कुछो हम जान गेली ।